Bahasa ge toma dunia ne dofu, yang fangato waro gena ge, bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa jepang, bahasa buton, bahasa mara, bahasa binongko, bahasa cina, bahasa arab, bahasa tailan, gatege